Ichimlik turlari <hesitation> suv ya'ni oddiy suv, mineral suv, gazli suv, sharbatlar, meva sharbatlari, sabzavot sharbatlari, gazli ichimliklar: coca-cola, limonad, gazli mineral suvlar, fanta, sprayt, alkogolli ichimliklar: pivo, vino, uzum, koktellar, issiq ichimliklar: choy, kakao, qahva, energetik ichimliklar, alkogolsiz ichimliklar, qaynatilgan sut, havo rangli ichimliklar.